Kamera dixhitale funksionon duke mbledhur dritën përmes lentes. Drita godet një sensor që e shndërron informacionin e dritës në të dhëna dixhitale. ktò të dhëna bëhen imazhi që mund ta shohësh menjëherë në ekranin e kamerës dhe mund ta ruash për ta parë ose printuar më vonë.